ଅପନା କୋଟୀ ହେଲିକପ୍ଟର ହାଵେରେ ଭାଵନ୍ଦୁ ଏବଂଗ ଆପନା ଏସେ ତୋ ଗିପରୀ ଆପେ ଜୋଡୀ ଏପାର ଚଂଦୀ। ପ୍ରସ୍ଣାରୀ କୋଟୀ ହେଲିକପ୍ଟର ଵିସରେ ଭାଵିଯାଗୂ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଶୀ। <hesitation> ଏବଂଗ ଏହାଦର ଆପନା ମିଝେ ଭାଵନାଗୂ ଗିପରୀ ଆପେ ଜୋଡୀ ପାର ଚଂଦୀ। ତହାଁ ପ୍ରସ୍ଣାର ଜାନିଯାଓ ଚାହୂଂଚୀ। ହେଲିକପ୍ଟର, ଏକୋ ଉଡଂତା, ଇନସୋଟ, ଏହାବ, <hesitation> ଉଡା ଜାଯାଜେ ସେତ ସମନ। ଏବଂଗ ଏହାଦର ଆପନା ମିଝେ ଭାଵନାଗୂ ଗିପରୀ ଆପେ ଜୋଡୀ ପାର ଚଂଦୀ।